<hesitation> kite ne musti jujur, jujur telee mapoko su puyayen kite, kite ore tera jujur tera parcaya tou kite palin nangakal sutou te wi <hesitation> anggapin kite, kite mamikir <hesitation> tera kartatonan tou tan ara tera jujur tera pamaken tou suapa-suapa tan ore kite jujur te neken makura-kura silalowan tou jujur te'e <hesitation> one gunane tera'ne to mangangakal tera to <hesitation> mulalui to tera ne tomakewe ma- manusarar to tewi kas-kasesontou wukariri tou